Eh Daada am kanko woni goɗɗo mo laatake So miɗo waawi ɗum ko goɗɗum, aɗa yiɗi wonde joomi kadi kaɗi ko amɗo ndiyanɗo. Ko waɗi joomo miin, sabu o waɗi feewi ɗum fi mbaawi waɗe. Miɗo jooɗi e hoore ko waɗde, o waɗi miŋ kaɗi o waɗi saama sabu o tiiɗi. Jooni, miɗo waawi faamii ɗum